Irô fômban-drazan̈a bôkà kanadà ndraiky zen̈y manao kanadà day irô vônalohan'ny volana jona in̈y. <hesitation> In̈y ndraiky zen̈y <hesitation> fanaovan-drô selebrasion amin'ny fisian'ny firenena araiky zen̈y. Tamin'ny, dia man̈ano fedartifisy ndraiky defile irô, dia man̈ao fenksgivin kà irô amin'ny volana fanjavan'ny ôktôbra zen̈y dia man̈ano sakafo <hesitation> man̈ano sakafo dia miara-mihin̈ana lafamy jiàby.